भारत के इतिहास ह सबसे पुराना अउ सबसे बड़का हवे। जेकर म एक से एक धुरन्धर पैदा होहिन हवे। सौ बीसी म स्थान मूल्य प्रणाली अउ दशमलव प्रणाली के विकास भारत म होये रहिस। भारतीय उपमहादीप के इतिहास पांच से छौ हज़ार साल पुराना हवे। पंद्रह सौ ईसापूर्व म जब वैदिक सभय्ता के निर्माण होएत रहिस तब भारत के उपमहादीप के नींव रखे गए रहिस। सात सौ बीसी म भारत के पहला विश्वविद्यालय तक्षिला बने रहिस।